My birthday can bring plenty memories to me so I like to celebrate my birthday with friends and <noise> family la we will all be together and share more fun.